Ndaawctwe biara mu no, m'enyi bjgye dj wcdze da kor tsee besi hc ama me na m'ayj no mu edwuma dcnhwer du enum kyjn dj wcdze nda enum besi hc ama me dj menyj da kor biara mu edwuma dcnhwer ebiasa. Siantsir nye dj, sj mopon fi hc djm da kor noara a, dcnhwer du enum na mekedzii wc hc no, cno ekyir no nda aka no mobotum dze ayj adze fofor ma ayj yie mbom nda enum no dze mebjberj papaapa.